Pues okateh xikalkohteh, inon okusarowa para tlatlatiah, segun ktowa xotla wan amo popoka, iwan awatl nono amo popoka iwa kualtzin xotla kixikowa. Iwa pues de fruta oka de tulazno, <noise> iwa pus limonex keskitzi ohkah. Pos oma kachi kusarowa kowitl para tlatlatiah, ompa monemaka por tarea, ompa kostih si tenantzitzin ika motlakechiah, sa ika inon kosarowan para motlakechiah.